Tamseeje belde guldum jau be ndiyam guldum be kantu mi hauta dum fajjira chup tomi fini mi heba dum ha sera leso am mi umma mi fudda nyamugo tan ngam do vela am den bo do joga redu masin to goddo nyami o nanata velo ko yawi sam.